ایتوپیا یو له تر ټولو زړو کلتورونو څخه لري، چې ځانګړی دیني، تاریخي او ژبنی تنوع لري. خلک یې میلمه‌پال دي، قهوه یې یو مهم دود دی، او دودیز رقصونه او موسیقي یې مشهوره ده. او همدارنګه ارتودوکس عیسویت، تاریخي کلیساوې،. او دودیز لباس یی د کلتور مهمې نښې دي چی دی نښی دوی په نړیواله سطحه مشهوره کړی دی